मान्सुनले आफ्नो पडाई अन्सार, आफ्ना तालिम, अन्सार आफसित भया सिप अन्सार विभिन्न काम गर्या पाइन्छ, र काम गर्या अन्सार तनरा पेशाले फरक फरक खालका हुनान, जसो की डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, लेखापाल, चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतकार, गायक, पत्रकार, वकिल, न्यायाधिस, पुलिसका कर्मचारी, खेतमुणी काम गद्द्या किसान, गोर वाच्छा पाल्या पशुपालक।